Ny fitehirizana trondro raha toa ka hoe atao mangatsitsaika fotsiny? Dia eo amin'ny roa hatramin'ny telo andro eo de tokony hohanina. Fa raha tena hoe atao mivaingana be izy de afaka tehirizina erinandro noho mihoatra.